الغرض من حلة الرز تباخة الرز بأنواعه المختلفة داير تعمل برياني داير تعمل رز عادي داير تعمل رز مفلفل رز بلبن جميع أنواع الرز